Ay, tegna misy sakafo manampy amin'ny fitadidiagna sy fianto- fiantohana de ôhatra zao sôkôla de mihignana agniny de afaka magnampy amy fitadidiagna; tongolo be; de tô hohagnina iseky ariva igny de magnampy amy fitadidina, fifantoana rehefa manao zavatra de mihignana sôkôla kely de magnampy amy fifantohana.